Min kaa so min wiyata fuu, tiiɗallaaji ɗiɗi woni ɗi aduna oo wiide hannde. Arannde fu baasiiji, woldeeji. Ɗun so a ƴeewii, woldeeji ana e leyɗe Afrik, woldeeji ana hakkunde Riisi e Ikren <hesitation> tawta duu woytetegol wakkatiiji ɗii. Hikka ndiyan naati faa ɓutii, torlii jamaa. Kammooji ngarii du, mburginii nokkuuje ɗee, eggini geelle. <hesitation> ɗii ɗiɗi nii min kaa mbiyammi.